ارے یارو سونچو بوس، ایک ماجیکل جگہ میں آگئے جہاں انیملز بولتے. اور ایک فل مست سین دکھتا، ایکدم برڈز، منکیز اور الیفینٹس سب ہم سے بات کرتے رہتے. برڈز ہم کو بتاتے کون سا <hesitation> ٹری سیف ہے، منکیز شیئر کرتے کہ کون سا فروٹ فریش ہے. اور الیفینٹس اپنی جنگل کی پرابلمز ہم کو ایکسپلین کرتے. ہم بھی ان کی ہیلپ کرتے، وہ لوگ بھی اپنی ہیلپ کرتے—کبھی لوسٹ انیملز کو گائیڈ کرتے، کبھی ان کو واٹر فوڈ ارینج کرتے، اور جنگل کے رول سمجھاتے. ڈائیلاگ فل فنی اور فرینڈلی رہتا، جیسا ایکدم حیدرآبادی کی گلی کی وائب دے جاتا. ہر انیملز سے نئی چیز سیکھنے کو ملتی—پیشنس، ٹیم ورک، اور ریسپیکٹ فور نیچر. اور میں ریالائز ہوتا کہ تھوڑا ہیلپ اور انڈرسٹینڈنگ سے نیچر اور انیملز کے بیلنس میں بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا، ان لوگ مینٹین ہوتے، اور ہمارا بانڈ بھی سٹرونگ ہو جاتا. بوس یہ ماجیکل ایکسپیرینس فل لائف لیسنز سے—ایمپتھی، کیئر اور فن کا پرفیکٹ کامبینیشن ہے.